ʻO ka ʻoi loa loaʻa mai iaʻu ke kauhā ʻoia no ka pepa kālā aka malama keiki inā ʻaʻole lākou malama i kela mau mea ʻaʻole he pilikia aka ʻaʻole pono ʻoe e hopohopo i kela mau mea no ka mea nou iho kela mau kuleana e malāma ai.